<hesitation> Koa zaho alôha e, <hesitation> tsy manimenindraha ihignana leha hegna efa amboarigna amy laboratoara regny, aleoko fogno homagna leha <hesitation> mbola hitako hoe naturel zegny hoe le <hesitation> izy tsy nahodigny, fô leha mbola izy leha vaovao igny satria zao aminahy tsaratsara tsirony sady igny koa amignahy tsaratsara tsirony sady igny koa amignahy <hesitation> hitako hoe <hesitation> mbola tegna hoa ampy otrik'aigna le avy amina biby igny de mamaly filàn'ny vatagnan'anahy.